Kami mahahureen marakel malolo musti wakunjam mallolo mulai jam sepuluh wuu mowa to pas muaie tera'ne tumua muaen na malolo-lolo reen rakel kinaten to mulala tukino tenen kami teleni torario naramen musti malotus malolo hu are orsneto waa nemu wa'e